Kwatite sababu jirifo koojo tangaa, lugha jirifoo kwasababu fyana udome na, nchi nchi yingii au muji yingi ukadira, ukadira lusika navantuu ukakosa msaada kwasababu siumanyire lugha tuku.